A mimmi mi praghi tottu sa musica. Infatti dogna tanto alluo sa <hesitation> sa radiu po intendi musica. Poi mi praghi finzese sa musica folcloriistica, sa ca chi teneusu nosu in Sardegna. Ballu sardusu, s'orrosciada, su ballu tundu. Tottu cussu ballusu ca si poente fai.